Nako menurut ngoji inomo yang i si puturungu nanga roese manege kai ngoe dika. Moi popeda, popeda manege aji roese ma rabaka manege i loas. Sinoto o bira, bira manege aji jo ojomo manege wo punusu apalagi jo ojomo de si hode de naoko, de gauku, de daging manege ena si puturu nanga roese. Sabab inomo yang nyawa nyawa ika, medis ika jo percaya bahwa wo ojomo inomo yang i si puturungu nanga roese manege <noise> <hesitation> i ngoe, sabab inomo yang jo temo jo temo ika manege dema kandungan vitamin, de ma karbohidrat, manege i si puturungu nanga roese kalu wa ojomo, manege.